<hesitation> Telo a karazana sakisaky laniko a isakerinandro, <hesitation> sambôsa, mahalany sambôsa folo akeo zaho, nem, mahalany akeo amin'ny folo koa zaho, de brosety akekeo amin'ny dimy amby folo akeo laniko.